Takalenxhi lán tuluntad jonono yuku naxhin, diadodentá kalai livii, nda xhikochi loi mi iinta jai, té la lolontá tajui yivii hí xakayina xakalai takaxhi tila ló ta koxhilo, lomi taka ndayukuta jaye tá karlai hí i.